Per cunservé le siule e l'ai ëntà sicütament pendìe ën aut, parei ën manera ch'a seccu e ch'a bütu pa i büt vert, mi i pendu ën crota ëndua ëndua a ie pa vaire dë lüce e parei riesu a teni-ie anche cuat o sinch meis